Kari sousini tayyorlash uchun bizga uch choy qoshiq olivia yog'i, yarim kosa kokos suti, bir osh qoshiq tomat pastasi, bir osh qoshiq shakar va ko'rri podrasi kerak bo'ladi. <noise> Shularni aralashtirilgan holda karry <noise> sovusini tayyorlashimiz mumkin.